Ny fomba fanalebiazan'ny teleskopy io ndreka an amin'ny zavatra lavitra izy io raha lavalava misy lopy anatiny an, de misy fireglevana kaikin'ny maso akao de <hesitation> kintana hizahagnana raha avy amain'ny lanitra tegna matetika hizahagnan' olona ananjy io, na hizahagnana raha avy ambony amin'ny tendrombohitra, de hizahanana olona na karanzany.